مزايا الشهر تشمل الفرصه الكثير و الإهتمام من الناس يعني ممكن تساعدك في تحقيق أحلامك أما عيوبها فهيا شئ يقف قدام الخصوصيه و الضغط النفسي لأن الكوووول يراقب حياتك ويتوقع منك الكمان و هاذا يقدر يچيبلك الإرهاق و تكون چدا إنسان مرهق و تتمنى إنك ما دخلت الشهره.